כ'ווייס נישט פון צופיל ביימער. כ'ווייס פון פרוכט ביימער, אזויווי א עפל בוים. און נאך דעם ווייס איך פון אטשערי בלאסאמס, בירטש טרי, <hesitation> א פיין טרי. מער ווייניגער דאס.